Yaja vaera iru teta gauaju tuisa va koti kiraita ko yande eh yaja jokua iru tetape aguiyeara maratu yaiko tenonde ko yaikua kavita keti keti ko ñamiita, yajata jare yaikua vaera kerupi rupi ko yajata va aguiyeara yaja ma yae ramo kotikoti yaiko